جارو پر دوه ډوله دي یو هغه چې په لاس به یو شي په ټولوې او بل ډول یې برقي دي. زما په فکر دلته د جارو څخه منظور برقي جارو دی. برقي جارو ځان ته خپل سیسټم لري او هغه په ډير قوي توګه هوا کشوي. کله چې هوا کشوي نو مختلیف بورسونه هم لري چې د هغې د لارې خاوري او نور کثافات را ټولوي او ځاي پاکوي.